Kua tëtäguasu jaeko arakeguiveva, yaenduñomai kua tëtä jee, jare jae vaera supe mbaenunga tembiureko kuape ikaviyeye aikua, jare mbaetɨvi aesa, ëreï oïmeko aipo jaereta jembiu ikaviyeyeva